Ko <hesitation> ihomajajan ihá yivii kuanxhi yaxhí <hesitation> ni kú doctor, <hesitation> ga xhí inga xe ma'a xhí a tataxi, he <hesitation> nixhi ní ihó iin remedio jpa ihó no'o no'o hon como ihó tá'a kui xhitá ihó té ta kama ma ni kuan ñaté ní, tani tañata teni chede ña hó iin iin nremedió já tatad tañá hé lulu yukan ná nexhí iin komiko kué nikó ninixí <hesitation> yuu ndekú, iin nremedió kó <hesitation> ó naranjá yaxhi kuan yaté <hesitation> ni nayá jakú hn iin remedio iin remedió <hesitation> ta ihó medió té kuanña doctor kongan kaxhió medio tebañaté kadaña iin iin remedio nuveeña xhinakú <hesitation> kuenixi xhi medió tei'ó má'a tá <hesitation> ña jan he chedeña remedio kuaña nu xhinrúu no ñoo nó kuete taña i té preparaña ko <hesitation> ñiu medio axhini ñaté no sabe.